الصراحة أكثر لعبة أحب ألعبها مع أصدقاتى كانت لعبة <hesitation> الكراسي الطائرة، بالذات لما كنا في المدرسة كنا دايما نلعبها في حديقة المدرسة، اللعبة مرحة تجمعنا معا وفيها تحدى وحماس، كان كل واحدة فينا تحاول تسجل نجطة، والأجواء دايما كانت تكون مليانة ظحك وانبساط ووناسة، كانت أجواء مريحة.